Espeja' ndayaza winn- nchemod nian xomod, xomod nzana tzi nar, tzi blus, tzi falda, tzi vestid, xomod ngu- xomod ngun yekna', cha jwin niay, cha- cha jwin mtopen ripta retha yis izyekna, cha nambi nia lona', este cha nacha nyan o nalatna' este zynia nli espej ndeja lomen xomod nyamen.